Unn na ntatu'ui xiinto tio'o kumiri va'a xini nuju miintu, ya kaku tantu iku xini tantu leso xinuri, kaamari ntixia kaama leso i'i kuura xia nikavari kua'ari a ntaa keta'ta kiti taxiri'ri a i'i choo' choo nikava leso kua'ari ti kama kuuva leso, ta yaka kua i'iyo ta i'i cuento loori tatui nujuvanto, tatuunto xii ka'anto xii ra ika ntatui xiinto saa kaa mi cuento loota leso, xintee ta mi yuvasintu na cheje kii tana i'i cuento loo taa tu'una xiaari ña tami tiempo ya xina'a kixari xi'ina ya nixiyo tari tixi ntix xianinari takaa tanari takari suku ve'ena, ika yo'otari takari yo'o kunteento na kui xa'a yuva keje nu'uri kuxio kachi ta nana'na takoonaña, kua'anaña tukuña se'eña kuaña saa kuaña, vichi kuniintoi na tixia'ai chi xaa kuaa nananto xa'a yuva keje nu'ui kuxinto kachitari, ti tiakuva kurika suvi ti ni xi'i kurika, chi tiakuri nixi'iri nujuna ra ni xi'iri, ika kunii tanari tixaari, tixiaari tiivi tixiari xikari vichi takaa tukuntoi kachitari, tu'tukaa tukuri suku ve'ena takari na'avaa taka tukuri ika kunii tukuntoi inka na tixiaai nu'unto ra saa xa kixia nananto ra tajaña yuva nujui kuxinto, kachi tari suva takaari kunii tukunari ti takari tixiaari i'i takasi ntuunto chi ya kunina tixiaai kachitari takasi ntuu na valika nte'ena ika i'i, i'i ka'a kuari i'i chi koo nixinina vali kuari ntii, ta xia ka nana'na ntaa mia yo'ó loo sukuri taka, kachitana xika ta mi cuento xaari nujutu tika kuutari yoo i'i cuento xa'ari nujuntu na ntatuu tai i'i cuento loo xi'into.